Kuae tembiu <noise> sud africanoreta jaeko guiyape uvape <noise> oyepovae yandepuerevi <noise> yau aropegua jaeramiñovi <noise> sambal jare chatini jokogui ñanoivi mboeregua, <noise> kuae jaeko mbaesuri, oyeapo guaka soo <noise> ndie ani barbacoareta <noise> ndive jaeramiñovi ñanoi buni kua jaeko <noise> mopeti guiyape relleno <noise> curri, jaeko comida rápida aramoete yayapovae virtum jaeko tembiu so otini <noise> ndie yayapovae <noise> jokovi ñanoi <noise> empanadilla <noise> kua oyeapo guaka soo ikuigue ndie